Raha mivadika ho alika aho, dia tena very hevitra fa tsy hisy fomba mihitsy ahafahako milaza ny zavatra nanjo ahy amin'ny manodidina. Satria alika mivovoha fotsiny no henon-dry zareo. Fiainam-baovao amin'ny maha alika ahy no tokony atrehiko manomboka eo.